Ilaisika gne famelankeloky io ka, satria da la anao mitazogne amponao ao gne fahavignirinao, lo ao avao, valaky anao mieritrritra ha zao e raha rasy nanin'ity olo ty ana zao, sarasara zany mamela heloko gn'olo avao zany amin'izay anao maivamaivagny.